Mi damuwa an watini ta kuskure laka rakka miwa ai wanne ngini aɗi lakur miwa, mi shang gona garini ina ka pasali kowa, nga gari dodi wa to wala nga kwa chamji to rayuwa nga anzi iri laka, njirkura tsuwa ko kan kirgarini lukuran ka vita kra nga tin di pila ey zagir ni, an tsa ka hyel ni apa tana naka hyel ni sulaka ama diya ta ɗina garin na pwa a ta viviya wa, ana tsuwa mi ya bara tsu jirni, wala mada tiya ka kuti kada pilli jiri kamnya mida pila jirwa ni an suna na pakti yaru pa nga da, suna na pokti yaru pa gada, ya bara wanne mwa ka jirka rir nga, wanne kir gari na gwahu, nati wda ngi mziker rakka tigir kir gari ni akwa nchamji kan kumshi kan pila kai mzir mindiya garinijiri ka hyel vitsala barka, ti ga wul yaru wala yer mwonki ni mi yar lukwa vir wujir mi dalaka mi tak kir gari tin da kumshi tin da bibara tsi, mdila ka tsuwa tsana kin gari gwah rayuwa mdaku da pila ndakuwa jiri jiri jiri. Sai mi dik si gabila mi garini adi njirwa anti nda pila ariyya shai wanne ti gi kir gari ngini ashari njirwa, ashe njirwa ni ai yara ɗi sidingi ka thladirwa, ngin diya ya bwati kira nga da wanne ka pila garir. ngini jiri, haka ka kira bwa kirawa ima karkara ri diya, karkarali atiti kir garini opani, miwa njir ki sidi yana thladirwa amma tsu mi hyel ki hiri ya aktiwa, to mda ti ya kuti mim mdina nati ik pala sungni gan hora ya mita pila ey in hora to tin ipala dipa gaɗe joktiwa kamnya yaɗiya hirawa, to ma tak kiyaye ta, kasin njir kurir garini tita hara ni, aɗi gari na njirawa to dipa ta jaktiwa mi diti i pila wanne gin hara su ngini ya ant pilli in harawa, amma diya mi ki gobila apir tsa gan hara, to ana tsu jiri tsi kikafu, ina gilmda na mwavir wa, yaɗena gil mzirker irina na kil bila mzirker kwa yana yiwa. Ka higilanti mzinker ka gi gilli ni iri laka ɗimiyya apa gan yaniwa, ka ngi gilni iri ngil laka apa ngi yoni cta layi, ana ina gilbu iri nginiwa amma tsuwa jiri mzir koni anawa mi tak hara kalkalwa diya ya tsari amma yaɗena gilsuwa. Mzir tsiwa wala na ana wa mataki hara suna kalkalwa wala yar ga mwanki kutaki, wala yar nga tuwula, midak hara suna kalkalwa ya pillaɗa su ngini gaɗi hara kalkalwa, aɗi in pila wa, aɗi baba nga on pillawa, hyel mi pila amma kara hasa kanaɗi, ka hara kanaɗi ka yafitira amma ik pilla, an swa tsuwa wak akwa kuta zara mi gi wuti nda kwa bara su wa madanker, na dir ka dir ka dir leda dadiya gata wa amma mi mwa ka pilla wanne wanne nza sungini diya tinga wut tsa pila allah yakwa ngo silir nga, to tin ta nza suni, dina pilla ka anga mnya ka miri ipilla myi ka komai wa, wala mwan ki wula ti da wuti matsala akwa kuta ƙiɗa ga wul nda pilla mwa kika gir yayaya, kadi ra kika miyar yayaya ka siri.